Comida chujan kueteni njuena xhikexo onré iho viko, venró atuu nikadaxo atux inixna natuu nike nui atatun davaxuuu kexuu pero onre ndava'a yaña xhuchi tauni tavii la'a yexó njuanxu viko ñoo viko ñoo ñaxuu kuanxu tauxu la'a yexu, pero atuu kavaxu la'a ndavaxu chi ondu janii xhikuna iho yekunde njaninro tuu janiro chun njaniró, juni xha'a njuni este taka yuku ñe'e ike jenuya chi njuni uu unidaru ndavaru, komida indo nani moli comida chún ján ndono atuu ndavaxu yexuu chí koni yexuu pero ku kuetini xuu queso he pero ha kukadaxu ndavaxu iho tuu nduxu pero atuu kukanda ña'a atuu ini njuaña achinga, chi kuaña vingueno ña'a atu kunixu kunixu ndakuaxu nadavaxu nduu lalani kunixu, pero anixo na'a kekenoi nii ainixu kuende ndadavana janxo nadajini yekuxuu to'o toxo keyekuvana chikero.